Inkalima nemwi ngi nalima impali lia ngi niza napalilia niza napata impanga chino nkulonda ukuikala ndi nkulala imbuzi, ndi nkukala ing'ombe, ndi nkula <hesitation> inkoko anene chinsi chino nakunda ne mkola nene nu wane. Chilimo chikansaidia kwa sababu chikapela angechinku saidia amatumizi mbalimabali kwa mfano ukulya nkulya safi ntachula ee na mambo yane yakupita mingo vino nkulonda ne mkola.